Lesde Najariya kaan ɗon mari ñaminda mbokka, bana ñiiri e liyo kosam e sobal, ɓe ɗon mari pawde diyam, duwoyaaji e unaade, ɓe ɗon mari ñiiri liyo e gusi, ɓe ɗon mari ñiiri liyo ɓokko e ko lutti.